No ma tiiä, et nuuq, kiä nuuq ummaq, kameeleoniq, nuuq muutvaq värmi näütüses. Et lehe pääl, sis um rohilinõ, ku um mulla pääl, sis um pruun.